Chinchke la chkop ki'b'iin chaq'ab ktaqiij che tichop che tchiptaj kmal rech xtktiij, kp iiy <noise> chkop kip b'inik k'o la sji'l k'bínik chaq'ab' aber che ttaqiij, che xtij tchoptaj jun ak'kmal tchoptaj jun chkop kmal are'k'ri'kirb'an ri sji'l no'j xuqkee k'o xiik xuq ke ki'xik'nik ki'b'inik ki'ktaqiij ktaqiij ri tuuk por ejempl kó ri turk abes ku ber tchop jun ch'ooy mu jun imul mu ju wix saber che jun chopb'al tchop chaq'ab' rech k'o mo xki'ktiij chemo ki'wi'k xaq chaq'ab'ki'b'inik ktaqiij nój xuq k'o ke chkop keq chkop rech q'oos ki' ktaaqiij, ki'b'iin taq xe'taq chee'ki'ktaqiij pmq'ma'r chee ki'ktaqiij xpok'pom che ri xtkriq chemo xki'wa are jab'ik taq chkop ri'ki'b'inik che ktaqiij ki'b'inikm chaq'ab' ya paq'iik ki'wrik mu kwaj kiib' o se wa'chi' ik'o wi'qa ke'luul chaq'ab'ke'luul chaq'ab'ktaqiij che che ri xtktiij k'o ri chkop che ri ki'wi'k ki'ktaqiij q'oos are ri ki'ktaqiij che xki'choptaj rech xki'wi'ttaj kmal rech k'o chemo xki'wi'k.